Emara-mara njem meh nfu ke meh emara, nku meh asa-sam, nkumeh aka-kamun, abba adorne atte oh nsuneh inuck etu wew igi inep mma anim, nsagha zen ke odum odum meh ouen, igama ouen ndo yeh ewe ichi, nsang zen ke odum- odum ouen wi gaha nne ouen anim ndiagha eyen echi yen geh obio weh ngam yene wor irene-ne. Jen nkwa nje n̄yip ouen onkr irebah arong ouen ouen, iui rem bah abbeh ayai igon eh uchip, abbeh dumeh igoneh uship ewe, nni chigi- chigi. Efon ewe inebbi, imang eyerk agon, imang en imap wor, eyerk egwon idaggi wor isan ma, nga rem, iku chigi ere, mmeh ouen wor apapa agim, ama-magim ador nne. ama mam uku do ney gba nne eh iuen shiga nnuma mangi inep, ke nsunor eje-je mmang wor eke je gaje enwe yeneh nshi etu enwe onor mmu nimah, nkumeh inep-ineo, ke nsurnor eje-je mnang meh ele-jeni enwe, yene nshi etu enwe mma gba nji gbob ouen ke edunk, nshini tu ouen ebwe mmu nimeh nkumeh nagha ke ntack gbageh abbeh nagah ouen enwe mmeh ouen ador atte ajimana ouen unor, amang meh ouen onor. aua attene wor onor uship, eyerk engwon wu inagi wor, mma awor inebbi, mmang gba areme ichi bah osusor mma mbiagam, agam mbia amang afu <hesitation> afu ngeh abbeh aseh ama agwe, igaha nne arear inuck mmeh abbeh, anuck mmeh abbeh, mmeh akeb-beh ngaha anuck utu yorga igaha nne ouen onor wi romi, ayeni mma onor ouen wehh irome ke. ntagha onor igahe nne anor uai uyene ari geh jeni ikuba inep deneh Ked ngwu yene ayen, ouen edup, ouen egwa-gwa ke eh njeme ke oduma ga akuni ke nyioi, ashigeh nyeiigaha nne yene ntack eqwa aye meh ishi, kubock ouen enwe anagha aseh ke ojen oh gbageh itoh irear, je kpagan ameh iganne arije irem mmeh awor ke odum ouen ewe agam, enwe agam ne isimi rener wor, ikpamge onor inep-inep, iteh wor inebbi ishineh kake orong akumah ke agad iyeah. iyene akuba, egad enwe igaha nne egwon ishi gee izome eh ntag ibene-bere abbeh amang mah ouen gee ko izome am isigi nna nne isunor ma ke izome, nga areme igahane wu ki chigi ke ere, igane, igahane nashi ga fu, borno nsort wer anuck utu ayo wor edubor zenh ke ouen ohor aseh, asaga sen ke ren onor aseh, asaga sen ke den onor ke wan wor ouid ined, me sai onorum jage aneh yo yene ajiga zen ke ren omor, imeh rem wor anuck, awor nnege aseh zen ke ren onor iwun-wor adorn, iwun-wor adorn, iwun-wor adorn ireme iyeah, ereme ikana ouen wor abbe atenne mani je ameh, mma aua aseh ke nsort idengi mani ishiga ameh ke nsort, mani enwe egod-egod enwe, egod-egod enwe ishwao Uguegeh ari geeh jeni ikuba inep denye iuu gaha ne ayeni mmeh onor ouen idigameh ouen, ouen ewe irom eor, igama ouen, ouen ewe irom, wor, igama ouen eh aseh ke odage igohir irom wor, ayeni ouen isorock, ayenmeh irom wor-Auen uremeh echi-chi, ireme wor ayen iseh ugba, ugba enwe irome wor, ayen ke mma adim meh atte sai idai meh abbeh derinj ouen wor na kpor-kpork, imang meh auinimeh agama otu teh emera, emera afu, ije ouen mma jeni ah jeni ngah gameh inuck gemeh jeni gaje. Ereme wor aku-aku ke eyerk iku, igaha nne anor begeh je ayo kuja hen animeh, animeh ibiga aremeh enwe ikana wor ikirimeh iye ntack hen gba aje, gba aje meh, gba aje aje na ke animn nge anouck afene izome ke-ka-ke ire meh ntageh adorn, adorn ador ebi ǒguhure, adorn eyeah irem wor mma achi ewe ireme wor gbage mmeh afene, it this izome afene nne abbeh ishineh uyuge ayo ishi-meh ke mburor, irem mma awor inebhi, megeh aba aua kep nideh, asasag gim iuu utu ire nne ke animkn mr-erne gear izome mmah uuck meh, yene edubor iye weh amusu gbag ye wor, yene omor afua uini, njema mmang ouen eh. Ouo wor inagihe ayemeh igu utu igaha mmusu atteh dakubor ouen ohor ouen nigaha yeah igaha ouen onor yene inebbi asang senh ke nsort ishineh ke ame-ma ije ke ikana gimeh abeh agim wor anor ye inor oseh abva aye wor oseh amang adumi ikana weh, ikana wey enwe itemeh aremi inep- inep ishi wor, eshi wor iuene mma eyewar egba eyeah, egba enwe iremon, irom iren, irom, irem, irem apply du- du isu wor ke euid, ntack ngee areme mi dangi ikana wor ire. Iremi isu igaha nne yene sai ha zen ke ren onor, inkri gba nne ouen adorn ero-owund, isaha wor ke esort, abob gba iseh zen ke ren onkr iren wor ayibeh ouen nnoa gee quaa ayib, isong ma ouen nnca gee qua ayib, isong ma ohen njishi, ouen ja ke ke obio-bia ke gbang bang abbeh atene njsm, irem wor kwa aje amang ouen enwe ked ke nsortha, ke geh nsort ayo nepagga anumeh inep, asaga zen ku shi wor anor ni kpan eyea ewe, asaga zen ke ouen nidagha enye ewe, asaga zen ke iuenghere uguru wor onkr usarh ku ushi ameh, umang meh nne unineh ke ouen aye wor nfu, ouen gameh nne meh kwa nhen amang meh amanga ashiga, abbeh amang meh ashiga anim ngeae ireme adoen Ébi ke educk mmeh nimi nyea wor ouen eh, nnimi ekana-kanam owen so that mfene mfu mmang meh ndube asunor imang meh dem eh eyia biagm gabeh isume inere ayen mmeh akwa eyen nne ndumo aduni ibreast anuck meh kpor-kpork ndowo atteh meh abangi ewe, abbeh itemeh asah meh geng agemj ishina ndem ma odonibi nseh ge iri-geh ke ren imi- ankr kpor-kpork ke ntagha eh uguhurer itameh gee neeh ishi, anim meh ngeh utu, inuck utu am, nge nnuck gi nja meh, meh gwh asa sam unigi, zen ke ouem igaha nne ouen nage meh ishi, mmusu igaha nne ouen wor ngan mmeh nuseh, mmusu igahanne, ke ema-mara egbai ebai den wer emara confess ikiba obid gee ireet, nnuck bah inep-inep, eh inep-inep gbange utu obja uwuru inuck, igaha nne igbai igbahi mmeh onor mah gwoni gwoni ngam Ibai-bai aje mmeh onor niye irug adoen dene, ke nkege ouen eh echi-chi, ouen echi-chi ngam nni, igaha ayenimeh, igaha gam, igaha nne nni work eh eduwor atte gba yewor aka zhi aua zeh mma anim onoi-onoid, nke izome asigah awor ogbog, nreme ishi wor ebog, bangeh arear rimeh, ishi onor widaghi obuck, je mfuna mma jeni ah jeni irumeh, anor ke otu egad enwe me ntack anim nnebi ke anor ke adkrn. Onor udunor ouen amang meh atune inebbi, itune enwe irem wor, mmeh onor idangi ifu akana meh onor uwen, je onor widagi iku ifu akana meh gba, imang meh kpor-kpork una udyme ije, ari gume ka ouen onor nnuseh, ye mma gee iyameh aseh zen nna ke ouen onor ishineh abi-birima agwon ayo, ntak kpa meh iyona meni, gba mma aseha ashi uwuneh anor eyen, anor goid ase wor enye choi aua reme nne ewe, choi aua rembnne oien wie ka rem areme yo, meh odor ayemr unagha oh. Abeh adumiye eyerk eyerk agwon wor ayeah. Amang odunibi aseh aka-ka yo ke ren, aga amerem irai arai amang oduni-bi, amang ondini ibi aseh awini, igaha adim ifim ga ren. Agohunu ja ren atteh igama ouen ime gameh è rack wor, main while ari aje-ma anang oven onor wor anung anaya, onor wor ije ouen oseh, utteh gba onor ureme ouen ameh yeah yene ukwa nsort imagha ouen utteh ushi gahara izan, ichi gamah wor nge oudorn utu igama urumeh.